देखो सा हुकम गिप तू हमेशा हुआ वोओ मनका बंवस्ता हानिकारक हुआ। वा आपनो युद्ध ना करवा चावा या की युद्ध मां कणी कणी प्रकार रा यंत्र उपयोग मां लिया जाया कर्या है। जिस्याण की ड्रोन, आनी जन पक्ष कन्न ड्रोन हुआ है वोओ पक्ष मजबूत हुआ है। आज कल्ल सभी पक्ष कन्न ड्रोन चावा।